Luud om <hesitation> sääne hüä asi, et tuuga saa egäsugutsit asju ärq pühkiq. Luvvaga saa näütüses mulda vai sääntsit väikumbit asju ärq pühkiq.